لما الاحظ ان صديقي يمر بيوم سيء في العمل اول شي بسويه اني بسمع له. واقول له تعال خبرني عن اللي صار وياك اركز على مشاعره واعبر له عن تفهمي بعدين اقدم له دعم بسيط مثل دعوة لتناول القهوة او الخروج في نزهة بعد العمل. ووجودي بجان الكلام مع الاشياء الحلوة في الحياة يقدر يرفع من معنوياته ويحسن نفسيته ويخليه يحس انه في حد وياه